آ نو <hesitation> دا دی را به سو آخري پوښتنې ته. آخري پوښتنه دا ده چې وای تۍ په خپل کور کې مو چيښي خوښ دی چې وې ساتئ. مار که سوی يا خرګوش. ا نو <hesitation> چې ريشتيا درته ووایمه د ماره څه خو زه بېرېږمه. <hesitation> هېڅکله یېم په کور کې نه ساتمه. زه چې يې په تلويزون کېم ووينم لا جنې بېرېږمه. البته خرګوش يا سوی هم داسې ښه نظر نه دی په کور کې ساتل يې. ځکه چې دا شی بیا که څه هم ښايسته دی، خو په کور - ټوله کور غار غار کوي – غارې جوړوي. دغه د سوی تر ټولو لوی مشکل دی. البته دا يو وخت کې موږ يو کوشنی سوی درلودی؛ او ټوله سرای یې غار کړی و؛ يو ځي کې بې غار جوړ کی؛ بل ځي کې بې جوړ کی. خو بیا هم که د ساتلو د پاره يي، خرګوش ډېر ښايسته دی البته په تېره د اغه چا په کور کې چې اغوی کوشنيان لري، د خرګوش سره بې ډېر سات تېر وي. نو زه خپله خرګوش ساتمه. ډېره مننه.